स्वीडन में गर्मिया सरध रितु औँ सर्धिया होकेच्छे। स्वीडन के गर्मी आम तोरपर सुखद औँ धूप वाला। होकेच्छे अव इ दक्षणी छेतरिक में तापमान से। या डिग्री सेलसियस होकेच्छे अव सरध रितु। स्वीडन के सरध रितु अन्य यूरोपी देश के मुकाबले। काफी ठंडा होकेच्छे अक्टूबर में तापमान डिग्री। सेलसियस तक गिर जाएच्छे अव सर्धिया में। स्वीडर में सर्धी लंबा औँ ठंडा होकेच्छे उत्तर। में तापमान सुनने से नीचे तक गिर जाएच्छे।